Sɛ epɛ dɛ ekyekyer akyɛdze ho a odzi kan ebͻhwɛ akyɛdze no ho na etwa no ho krataa. Afei, ibutuw akyɛdze no a nna edze ato krataa no do na ebu afa anan no nyinaa dze ato do nkorkor. Kor biara a ibobu ato do no nna ahwɛ atar no fɛfɛɛfɛ ma ͻatar kama. ɛyɛ no nkorkor dɛmara kɛpem dɛ ebɛyɛ krataa no n'afa a ͻwͻ mu nyinaa ma ͻatar yie nna akyɛdze no ayɛ fɛw.